La cucina di lu Perù è na cucina ricca di carni e di pisci ma màncianu macari tanti produtti di la terra comu li patati, la chinoa, lu furmentu d’innia eccètera. Na cosa ca si mancia spissu sunnu li fasoli; utilìzzanu li fasoli comu accumpagnamentu di lu piattu principali. Li patati li fannu in modi diversi: ci sunnu patati cucinati sutta la cìnniri, sutta la terra, fritti e a lu furnu.